Taka choco chi iyo in choko ka´anu ja jisnu tanuni te kitiun ntukuti ve´eti nu kajiiti te kua koja ntaka choko te yuka ii kajikati te kojente ti in yo´o ite, in yo´o ku´u ja kasatoti sunni ma naka te so yoviti in’ma ku chi kiti kasatiñu ja kasava´ati ve´eti kitiun, kitiun te a jaa ni taka choko kue chigaun chi kanta koo nu ni kasa´a yuku, yuku kanaku nuchi yukaa taka choko, chokoja kaa saa va´a nu kajika.